Antimbi he ndu uyaaŧ, mbolo uyaaŧu uléeyi ma daatu, ugonton usów. Umada riŋe, unan ɓuw, hana a waati ma húrin yaa mbol <hesitation> léeyi ma jolow; Umada luusa, wi ma umada to yaaŧa unan wu yaaŧ, gimandi ma fana, jéjin riŋe, unan yaa liiti wiindi ma, unan wi tigil. Sami abów wembe ugaadi bembe so umada yaanta a liiti wiindi ma. Unan riŋe, unan doos, umbagi mamantale a wili wolo, uber, uberi, uber.